Nyawu latingo e torro mosoji e tawa nder maggu nyaugol ɓaccoɗe redu. Ɓaccoɗe redu musuru toni a yi fuu a tawai kejje muɗum e torro bonye muɗum e saɗi, faa hande a tawan iyan heɓata dogga e ɗaɗi musuru ndun no haniri <noise> no yiɗira non. E nder majjum e wodi nyawugol ko wiete <noise> nyawu gurol. gurol muɗun nyawa, lebi muɗum yana, bo fo <noise> e tawa e nye'ude latinde e torro moson.